Misy tanà raiky zao zany, da amin'ny tanà raiky io tsy manenky zany ny governemanta ao fa misy lalana hoe isaky ny talata da tsy maintsy manao bakiraro iaby ny olo rehetrarehetra, manao bakiraro tsy mikapa zany Da misy lala anakiraiky koa hoe isaky ny larobia da ny olo tsy mahazo miboaky ny trano fa mipetraky antrano aby